ניין, ס'איז נישט עטיש צו מאניפו- צו מאניפולירן מענטשנ'ס <hesitation> מח, און <hesitation> דורך די מידיע. די קענסט זאגן וואס די האלסט. אבער צו מאניפולירן איז נישט עטיש.